Lafa amboatsy sary am'tanimanga koa zany iha, de alainao zany igny tany igny fotaky igny bakeo de <hesitation> bolabolainao igny, bolabolainao de vita igny <hesitation> aboakinao am'zay endriky ny raha ho amboarinao igny de sikosikorinao regny <hesitation> raha madinidiniky regny de mialamiala tsikelikely regny de miboaky le sary bakeo, azo jerena tsara.